जर्मनी क संस्कृति तकनीकी और कला म खास होलु। यहां क लोग मेहनती और अनुशासन प्रिय होलु। बियर और ब्रेड यहां क खानपान म प्रमुख होलु। ओक्टोबरफेस्ट यहां क प्रसिद्ध त्योहार होलु। जर्मन भाषा क साहित्य, जैसे गेटे और काफ्का क रचनाएं, दुनिया भर म पढ़ी जालु। <noise> बाख और बीथोवन जैंसौ संगीतकार यहां पैदा होलि।